Hwee, ebien, anan, anan, <noise> ebiasa, awɔtwe, ebien, esuon, kor, kor. Bio, hwee, enum, anan, esia, ebiasa, awɔtwe, esuon, kor, awɔtwe, awɔtwe <noise>